حقيقةً السؤال هذا فيه متع كبيرة، ليش؟ لإن القلعة العتيقة فيها تاريخ وحكايات، بس الخيمة على الجبل فيها مغامرات وجرب من الطبيعة، لو جلتلي اختاري واحد بصراحة أتردد، لكن القلعة ممكن تكون أجمل بليل مع الإضاءة الخافتة والأجواء التاريخية، والخيمة على الجبل تجربة فريدة بصراحة، فما أجدر أختار بينهم هم الاتنين، الاتنين أجمل من بعض.